Wa'ye' ti kilumil ti P'eet chen yan yaxk'in patal kiwa'lik chokoj ja'ja'al, ya'ja'al a'lo' inierno ja'ja'al invierno, yaxk'in a'lo' verano yaxk'in verano, a'lo' chen a'lo' kuyantal wa'ye' yan u a' kuuchil tu'ux tu'ux ku- kuchu'unpal ja'ja'al y tu'ux kuxul ukuuchil tu'ux kuyantal a' yaxk'in y tu'ux kuxul, uchitun jach tzila'an a'lo' b'aje'laj ma' b'aje'laj <hesitation> ma' ki' uyool a' k'iniloo', a' jaab'iloo' tulakal yan men yan a' chokojtal a' yok'olka', b'ay a'lo' tumentaj tulakal b'a'ax kujelkuntik ub'aj ki wa'ye ti kilu'umil. paaloo' jach jach chokoj jach yan chokoj, b'aje'laj kuyantal jach yan chokoj ma' yan ke'el uchitun yan ke'el ti octubre, noviembre, diciembre, enero jach yan ke'el b'aje'laj ma', b'aje'laj chen chokoj kuyantal wa'ye' ti kilu'umil wa kib'el ti poptun la'ayti' poptun je' kiyub'ik, kiyub'ik tz'eek siis te'lo' kumentik siis wa'ye' ma', wa'ye' chen chokoj chokoj, chen poptun chen poptun te'lo' kuyantal siis te'lo' <noise> siis wa'ye' ma' wa'ye' jach chokoj chokoj,